Chirenii ada ishian biria ta diniat jira iyo ta ishiat jiraa taa waaria faa ta diniani ishin roman catholic dumii akii asilimia kudeni shan kaantii kiristian protestant dumii taa birinii ishini won ishin kajirtu mambo universitiatif iyo shulene lila somti. muzikiaf iyo sirbine iyo tabinen boli faa rodea skyringi safingi sagale ishianeni sagale bahati nyati iyo chemponeni lila dudie iyo matundane hinyat